أن نسمعو لخبار حاجه مهمه أما ملزمش ديما ديما، حاجه باش ترجع ديما ديما أخبار خايبه مس الأخبار الكل لازمنا نتفرجو عليهم و مش، تتفرج أنك تتفرج على أخبار بلادك و لا حاجه باهيا و لا تتفرج على أخبار نتع أخبار عالميا باهيا، خاطر باش تتفرج على أخبار الكل باش تولي مهلوس.